حاول تخرج لي روتين نومك منتظم، وابتعد عن الشاشات قبل النوم. جربت هالشي، بطلعت فرق كبير في قدرتك على استيقاظ بكل نشاط.